في المكان اللي أنا أشتغل فيه، فيه حوالي بس أربع نوافذ. هالنوافذ بتساعد على دخول الضوء طبيعي، صح بتعطي جو مريح للعمل بس مو ياك التهويه الزود. وأشوف إنه وجود ال-النوافذ مهم جداً لإنه يساعد في تحسين المزاج والتركيز <hesitation> بشكل أكبر خلال اليوم والحصول على راحة أكثر <hesitation> في العمل.